ווי אזוי א ספיקער קען ארויסלאזן קולות, <hesitation> סאו <noise> ס'נעמט די עלעקטעראנישע <hesitation> קו- קול און ס'מאכט עס אין א אזוי ווי ס'טאנצט און די ווידערקול קומט ארויס.